हाँ ऐसे कई कीड़े हैं। जिनकी आबादी की अगुवाई एक रानी करती हैं इनके मुख्य रूप से चीटियाँ मधुमक्खियाँ और दीमक शामिल हैं। बतायें इन कीटों की सामाजिक संरचना बहुत अनुभव हमें दें और उनकी रानी पूरे समुदाय का केंद्र हैवे। अब हम इनके समाज और रानी की भूमिका को विस्तार से समझते हैं। रानी चिता कॉलोनी की जनसंख्या बढ़ावन खातिर अंडन को जन्म दें बातेन। और ज़्यादा चीटियाँ समय अंडों दे मंत्री काम करती दिय रानी की सेवा, अंडन की देखभाल। भोजन लावन में और कॉलोनी को साफ सुथरा रखें में काम करते हैं। कॉलोनी को दुश्मन से बचाएं खतरा काम करता है। सैनिक चीटियां: सैनिक चीटियां कॉलोनी को दुश्मन ते बचाने खातिर काम करते हैं। तथा वे दूसरी चीटियाँ से लड़ते हैं। चीटियों में सामूहिक भावनाएँ होती हैं। रानी बिना पूरी कॉलोनी बिखर जाती है।